باش دير واحد شلاضة ديال الفواكه، متلا غدي تاخد التفاح، البنان، المونچ والبعويد ديالك، غدي تغسلهم مزيان، غدي تنقيهم من القشرة، فدي تقطعهم مربعات صغيرة، غدي ديرها في شي بواطة، ومن بعد غدي تعصر عليهم الليمون، وتزيد عليهم السكر على حساب واش بغيتي يكونو حلوين بزاف ولا غير شوية، وديرهم في التلاجة يبردو من بعد تقدر تاكلهم